Kele laengkali si asu siani niki umah <hesitation> sibasi maturuu ngkei sasia wean tou si mintuk jadi ketou touan jadi saka ayomi kwa waki maaarei kayumbale si berakaan sia situmekalola tulalongan situwu weantou sia emintuk jadi panglingalinga nei moka sasik oh moeano kitou mengei takei tumekalong siitu taruse luar sia ki memange ta pejaganae sambarang seme seri mowaya anu ni asu jadi si emamamuale pejagaan pepenet si asu <hesitation> pejagaan neta ni asu yah bagitu meken kumelang si kumiit maase woki sekatou wano kani yah sameimos memamayos sola wia seoki si asu <hesitation> keret lolane weki yo ya ki memangeta penjagaan ni asu yah wisa laan hiku miin si asu sei laengkali sameiki umah simedok kao simedok weris yah nitu mookan sisi moneimo kasi woni lagi kumanong antara kumenget si- si woni moopa tolu tolu kumaan kei wease luma angko sekeret tenggula ni kuma antole serakwoknyei Sea tumolimo semamea tetata tunuka timpa jadi sedap weta mekang yamange tuana mekan terus maki umah marengis simamali mokeni weaani kei kawemim bale jadi nitun ka sedapan si asui papiara memange pejagana leosetae pagi pagi kimei ki umah simei imari mo kereten stiis mea sandiri jadi kei memange tei tu awene kekasi membawa apa apa si asu mengingit laan sia kisalahan tua wene si witu jadi yah isedap